Wor Greece kunnen wor kummo hama. Wor kun mayenan inama ishianen inama lilla koban yaani <hesitation> fan chacharekoati dub amminen wonin amin yaani, <hesitation> fant wobaretan daben shida dibi duftini. Amint ishian, amminen ishinen waqinen ishin waq, <hesitation> kristoa aminti ishin yesuaf waq wollin aminti. dub amminen sagale ishin dib lilla nyaat sagale orruati, iyyo horrinen hiorreti, anennen hindhudii, amminen dib ete damminen himbafeti damminen hindhudii.